पास्ता के कई प्रकार होता है। ये अपनी बनावट और अपने स्वाद और आकार के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होता है। लेकिन हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पास्ता पाए जाता है। और अलग अलग प्रदेशन में राज्यन में। अलग अलग प्रकार के पास्ता पाए जाते हैं जैसे कि लंबे पास्ता होता है। लंबे पास्ता के अमतरगत बुकाटिनी और कैपेलीनी पास्ता होता है। और छोटे पास्ता के अमतरगत पेन पास्ता, मैक्रोनी, पास्ता। रूटनी पास्ता होता है फिर भरावा पास्ता आता है। जीके अमदृ पापड़ तेल और ऐसे अलग अलग प्रकार के पास्ता पाए जाते हैं। जो हमारे अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल होता है इन सब को। स्वाद बहुत ही अच्छे होते हैं और सब एक प्रारूप में लात है।